﻿Eizooba eri naazaarirweho, obwiire obwingi ndareebeka naaba owokubanza kuryeyendeza, ekiratuma naaba owokubanza kuryeyendeza nokwekunda kandi ekindi nokugira ntategyeereza abandi barinyeendeze reero bahendere bangire kurinyeendeza, nikyo kiratuma naabanza Naryeyeendeza. Ekindi, ndaba ndenda ribe riri mumwanya murungi, indye, inywe, nshemererwe nabandi, nyesiime, nze kushaba kugira mukama mpeere ampeeremu omugisha <hesitation> mumwaaka omusya ogu ndaba nayongyeraho, eizooba erindaba nzaariirweho nikwe ndaba ndenda ribe buriijo.